Jadi ihulitinama amoi munisa am <noise> partama i pake toluanale isasataitainam sineamsou imala sabunamai ilusankusan taunimaren itamba tati luinuninamoialusan barui campurui sabun ruruisabun baruisasanimare isaha sah sah sah sah tutu laenua laetolo baru ispul <hesitation> ispul siamsou irekinuam kapu taitainasi hidonol haleu. Jadi kalo amoi taitaiam niatalotuakam mailunamaitaitaiasau tati nikapi jadi itai musti ipaki sabun, ipaki luiuniamoialusan maksudlin uninam masuapaya nisasa peiti taitai amoini simpan amoi uneren ni nihulari abisimasine <hesitation> setelah siam so <hesitation> ikucasabun lainualaitolo somsou baru mulai i huluan tau tolu tolu taitai amale amsoi baipina tauloi tolu sikolaam. Setelah sekolamso <hesitation> siam berati soleam jadi tamai hulati jaraihulati numa namaj karoro seperti auharuma siam yang pertama amsiam tutu yang ke dua siam tapi musti ipake iloin uninamoi alusan supaya manisasa'apeeti. Itaim niatirumasine, jadi karna san karna ita malua pitaniam itae lotuakam itaikan huinmaupuisoko laitayam taitai. <noise> apalai kalo musim panen pala tati coklat tapaam kan nilendiram nikapi <hesitation> adakala nikapi siam ita musti ipake minyatananam sianuma minyatanam siamnuma ilangsamalee hasasantaunilunialee nihuninamsou nikara iyale baru tetuleutoni soalamoni soa soa tutu heli amoi silee baru punya sabun <hesitation> sabunam houhounam siisa masupaya asimanitau niatili tatai amoisinihunire <hesitation> supaya jang itamusti pake sanamnuma esa sabut luin mar supaya luinani alusama supaya nisasapitaitai niapelen masine.